Mɛ ɛsia a diya ma mube yi'a mɛ ya yɛrɛma be mɛ waati dan nɛ aniya mu to mɛ ya bira lo ani debenu nɛ a wabe nu ma wa na a ya in wɛ wa tuyi fa ni humu abe mu a benɛ mu bɛ wo mu a benɛ bɛ wo depi mɛ hayeremu ba cira wɛ na mu a benɛ mu we a sɛ habezo ma tete oyi mi he a'o le mi a vɛ ma yoro binu mu bɛ don ho mu mɛ ya sanze a wabe nu ma wa na ya in wɛ wa depi in hayemu fa sisanɛ fa zɛrɛ